السؤال جدًا ممتع ما قد مرة فكرت فيه، <hesitation> أحاول <hesitation> ثلاثةعشر ،إثناعشر، احداعشر، -خ- أربعةعشر خمسةعشر ،عشرة، ثمانية، <hesitation> تسعة خمسة، أربعة، ثلاثة، واحد إثنين، صفر.